अब खास करके यि बार बाँधेक तहनि, बारमे कैहदेउ चुल्ठि बाँधेक तहनि फेकुन बेड्‍ढम सिप्पत चहता का, सबकुइ नाइ जन्तियाँ । जौन जनतियँत कहिदेउ बेढम मेहनत तिति अपना बारमे यि चुल्ठि बँध्ले रखैतियाँ नै । अब हम्मर गाउँघर घैंइन दिख्बो कहलेतिति जेदा तरह मनैं यि चुल्ठि नाइ बँधतियाँ का । आजकाल बजारमे अइहें यि काँटावाला चिम्टि अइहें, लेबन्टु अइहें । उहि लैके हदबद हदबद कैहदेउ झर्‌ररक झर्‌रक बार चुँच्हें, रेजा लैके आउ जाके यि उ लैके आउर आउर चिझ लैके काचिकहतियाँ झर्‌रक झर्‌रक बार बँध्हें आउ हुइजाइ कैहदेउ । यिहि काँटा लगालिहें याते लेबन्टु लगालिहें । उइसन जेदा यि चुल्ठिउल्ठि ते बँध्बे नाइ करतियाँ । अब चुल्ठि बँधैया कहना अब जेदा तरह यि पढैया लरका हैं का । पढैया लरकाभर कैहदेउ रेबन लैके, दुइ ठो कैहदेउ जुर्रा बाँध्के चुटिया कैसा उहँर उहँर कराके तौ जाके पढे जितियाँ नै लौंडियाभर । अब लौंडाभर ते खासै अइसन ते चाँसो फे नाइ धरतियाँ, <hesitation> लौंडाभरिन आवश्यकता फेकुन नाइ परता । अइसने करके मोर बात करबो कहलेते महुँ यि चुल्ठि बाँधे नाइ जन्तुँ का । चुल्ठि कैसे बँधतियाँ, यि चुल्ठि ओहके काचिकहतियाँ <hesitation> कैसे सपरतियाँ, कैसे <hesitation> सोहाउन बनैतियाँ यहका बारेमे मोहके पता नाइ हे का । अब यि लौंडा जात होइल कारण ति फेक होइ सायत नाइ पता हुइना नै तहिमारे अब यि चुल्ठि बँध्‍ना तरिकाभर मोहके पता ना है । हम्मर गाउँघर घैंन फेकुन तमान जने जनतियाँ, तमान नाइ जन